Nyaku kepakuri mae tempo pakanen yangkinetoreto <noise> <hesitation> sampingan nitu tinutuan tinutuan ti sowo endope odo sedap remai itu sa makan itu apalagi nubi kayu nubi kayu satu tare sinabui tai wotuduran woipakan dabu-dabu roa ah sedap rimai itu pakan santempo lako wotu punti lei tiin satu punti tiin punti raja satu tinunumo neimopine sineiwonotu sineiwonu ungkalepa sesewen wotutunun tununtu wotu pakan pasu-pasu ma kuruku laku makan lakom punti raja ti satu mengkal mopatunun aipa gorenggen yo sanuwi tiin nuwi dinuga ka'pa tunuwinutin tununman tununman witunapi mobara-bara tutununu witi ado sedap remai tupati binai pa akano nuwi yontempolakutu karna ma'a pumuma <noise> ngapongu uma jadi na punti na'nuwi <noise> na yo apalagi <noise> sasembio tinutuan <noise> jene gediti kentelen menai <noise> wong kangkong ngeman endonai <noise> sakona tambu tapiyarano kangkong <noise> tungmiwopangke ya tengkelen nai <noise> atona nunuwi <noise> akotimano mo sendeen-sendeen <noise> a jadi ni'tum kempareem papaw pas sarapan pagi papadiani <noise> sarapanti papadian <noise> mapadi <noise> mbodo eyaw melopo kopi <noise> yun tempo lei nanampe <noise> lepen <noise> lepen pakeimteman a lepen tii satun teriis sedap rimai tu palempom mbodo samaken makan bubur tinutuan tiin <noise> wu apalagi nu'widi numuga wutupacolloko dabu-dabu roa wu sedap rimai itu <noise> apabepelako lepan yowesecasmalekopi na naminai-minai kopica minotu nopasuca winomi kopica witumoncea witumonteru mo apa <noise> bokor <noise> winano kopi <noise> enteng kopi sacasmaket <noise> na'no lepentu <noise> tempolakutu <noise> tansa kowiten emcapalepen <noise> emoscapa maket waciwondarang bukan seledo keweiten tansa tempo tiin musi molep-lepen jadi sadei molep-molepen dosadei sedap taansa molokomolopon odo seat rimai apalagi kami kami dulu ma ma penguma jadi ke'parimei molepen-lepen sananuma apalagi simou timunumo empunti timonumo nuwi dimuramosepa dumuga sepa tumunu-tumunu pasa buten manai dulu tu tempo tansakoweiten ya matelosokanampasar ai mosiapatatetanemen nonuma jadi matelu sukani nan pasar nu doi <laughs> doi tumuga doid-doid tukaan kaweiten